اخويا أنا فالمرض هذا ما عمري ما ظهرت به أنا خطرا ظهرت را مريض ديت طريحة تاع الكلاب ،من ثما ما زدت ظهرت مازدت لعبتها ظهرت ،يا المهم <noise> حاولت خاطرهم ما صلحتليش لقيت روحي هاذشي منها، ها يا اما لا فكيتها عدت ما نظهرش بلي مريض، نمرض ديريكت نروح نمرض روحي كذا أنا ما نمرض ما نظاهر ما والو ها راني باين راني مريض و نروح لسبيطار اخويا نجري منبعر نرجع نجري.